Yeah my free time I can take that time either I go play football or I can go on the beach and when we go on the beach we do our surfing la ley thing I can do in my free time.